Kittin tunen kitti inamaa dhukubati maliii inaman garin lafaadhee ama nafaaae ama ñaam naafa yoyote khaa harkh inn khabne. aaa amaa mill hin khabne dhandhe mil isathin hii ijemuu wonn than kitii than itkhanenin kitii tan hindhibenin dhuathan irthae ininen ufii dhibaa ishinen berre akha tairia khaa ringhitun khabdhii kitin tun dhib yethee inamaa shida khadhithi tumetha ishii inamaa afia issa khabb mil issa khab dhandhe kiti than hin thumethu